קאר איז צוזאמגעשטעלט פון אסאך חלקים, גרעסערע חלקים, קלענערע חלקים. און די גרעסטע זאך וואס אן דעם קען א קאר נישט ארבעטן איז די מאטאר. די מאטאר צינדט אן די קאר און מאכט די קאר זאל ארבעטן. נאכדעם איז דא נאך אסאך וויכטיגע חלקים, וואס אויכט אויב דאס איז נישט דא און די קאר קען מען נישט אפערירן דעם אויטא.